Raha tegna tsy maintsy handingana zaho agnatin'ny herintaogno de le sakafo <hesitation> hariva no dinganiko satria le sakafo mandraigna igny igny le e raha azoko amin'igny entiko amakivaky tontolo andronahy jiaby de le antandro fanôsogno de enti- entiky miatrika afaka entiky miatrika hariva jiaby fa na ny fihignana hariva zaigny afaka tsy atao satria anao raha voky be mandeha mandry de lasa mijaly koa le aigninao tokony ho repos o lasa miasa fogna ka.